Ny indonesie agny koa zay e! Ny Indonesie angny <noise> ny fianakavia nendreo angabondraha, tsy amanaindraha ny andreo ny fianakavia fa io zany ro tena anisan'ny fototsin'ny - fotisin'ny fomba amampanao an'olo agny tsy ariandreo ny andreo ny fianakaviandreo.. Eeee da mariny fa tsy mifaneo fitiava matetiky ny fianakavia fe da tena tiandreo ny fianakaviandreo ary tsy hariandreo mihintsy..